Amin'ny voalohany izy an, asiana ilay kodiaran-droa kely amin'ny sisiny ny bisikileta iny mba hizàrana azy hitaingina bisikileta. Dia aoriana kely izy an, tsoahina amin'izay ireo kodiaran-droa ao aoriana, ary ampianarina izy tsy hianjera, sy hahay hianjera raha sendra tojo an'izany. Arahina tanana foana avy ato aoriana izy ary atosika moramora. Dia rehefa zatra amin'izay izy amin'ny manaraka dia tsy asiana tanana intsony fa alefa mandeha irery amin'izay izy.